Tsy ara-dalàna ñy f fanjanaha ñy pilanety ny hafa mbañy; satria mañitsakitsaky ñy zo maha olombelo iha, mañandevo olo, <...>manimbazimba ñy razan'olo, mañitsakitsaky ñy maha izy azy ñy, fihavananiñ'olo ao, ñy fombany ñ'olo ao, ara-fomban-draza zay, zimbazimbainao.